Po mu desht me intervenu për me majtë situatën n'kontrollë. Nashta herën tjetër ish kon mirë me përfshi edhe tjertë për me menaxhu situata t'tilla pak ma lehtë edhe nashta edhe me u pregatitë ma mirë. Ishim shumv n'presion edhe mirë që u kry qishtut se mi lon krejt kto çështje t'hapuna edhe pa i diskutu.